د سینګاپور پخلی د بېلابېلو کلتورونو ګډ دی. هلته مالايي، چینایي، هندي، او نورو خوندونو ګډ شوي دي. مشهور خواړه لکه چکن رایس، چاینيز نوډلز، او کرې لیمونګراس غوښه ډېر خوښيږي. سینګاپور کې خواړه معمولا مصالحه لرونکي او تازه وي. دا پخلی د ښار د مختلفو خلکو د خوړو ترکیب دی چې رنګین او خوندور دی.